موږ کور کی اکثر وخت د سمندر مالګه کاروو د سمندر مالګه طبیعي ده او خوند یې هم ډېر خاص دی په غوښو او سبزیو کې ډېر ښه خوند کوی خو ځینې خلک د مالګی پر ځای د سویا ساس څخه استفاده کوی د سویا ساس خوند یو څه خوږ او تریخ ګډ وي. خو زه بیا هم د سمندر د مالګې طرفدار یم، ځکه چې صحت ته هم ګټه لري. یعنې هر یو خپل ځای لري، خو زما د سمندر مالګه خوښه ده